Kô ôhatra izah fomba <hesitation> tsy ihinagnana hena nefa ôhatra <hesitation> ti-hitady ro mbô tsaratsara, matsirotsiro zao. Ôhatra zaigny, ravina ambazaha hiraisiko, malaka vanille fangaro azy i,de ôhatra zao pistasy koà manjary afangaro ôhatra <hesitation> ravign’anana afangaro pistasy. Mbô ialagna amy fihinanagna hena be io dila tôfôtra lôtra izy e, de voanjo regny, mitôvy fôgna pistasy ndraiky voanjo zaigny fô zay fô. <noise>